Amin'ny zava-manitra any amin'ny faritra aloha tsy haiko fa ny amin'ny toerana misy zahay faona matetika fampesaiko ny efa mahazatra za.